पेय पदार्थ जो मोके पता हवे। पानी स्थिर पानी कार्बोनेट पानी अउ। तरह-तरह के फल जूस। ये सब मन ल हमन पी सकत ही अउ। एहि सब मन पेय पदार्थ कहथि।